अछे बार्बिक्यू के लिए ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले मांस या चयन करें। चिकन, बकरा, मुर्गा, मांस को पहिले से अछो साफ कर लें और काट ले। ताकि वहां में समान रूप से मसाले लग जावे। मांस को कम से कम दो-तीन घंटे तक बेहतर वा की रात भर अछे ते मसालो और तेल में मैन्टेन करें। अदरक लहसुन नींबू दही और अपनी पसंदीदा दर मसाले डाल सकते हैं। यह मांस को न केवल स्वादिष्ट बनाएगा बलकि उसमें नरव भी करेगा। फैब्रिकु को सही समय पर प्रोसन जरूरी है। इसी गरम गरम और ताजी-ताजी सर्व करें ताकि उसका स्वाद अच्छा हो। अगर तुम दोनों को स्वाद चाहने तो लकड़ी के चिप्स का उपयोग करें।